<hesitation> in-droa isam-bolagna akeo fataoko mameno réservoir ana essence ana tomobilinahy, <hesitation> satria tomobiliko mahalagna ampiasaigny de in-droa akeo fogna, de <hesitation> zah kaofa leha mameno ananjy io, tonga de atao feno tsara de agny ho agny aminà dimy aligna agny <hesitation> leha vola laniko aminanjy.